Untuk memulakan perniagaan di negara saya Um tidak lah rumit sangat, Um dan tidak juga <coughs> memang senang untuk memulakan Um sebab Um dia dimudahkan oleh ni pihak berkuasa tempatan.

<noise> Saya akan Um memilih Um plan Um yang ada disediakan oleh telco-telco yang saya pilih, ya ataupun contohnya saya menggunakan Um talian U-Mobile jadi saya pilih yang minima iaitu Um untuk data dan panggilan sudah sebulan dalam tiga puluh ringgit.

Cara untuk kita boleh memastikan pelajar di sekolah sentiasa bersikap baik antara satu sama lain ialah misalnya kalau kita sebagai guru kita sentiasa memberikan galakan kepada pelajar-pelajar kita supaya mereka sentiasa berhubung baik, sentiasa Um berinteraksi secara baik dengan rakan-rakan mereka mereka menggunakan bahasa yang sopan ketika bertutur bersama rakan-rakan mereka dan mereka haruslah mengelakkan daripada menggunakan Um ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang tidak sopan yang agak kasar yang boleh mewujudkan rasa Um tidak senang hati dalam kalangan rakan-rakan mereka.

Saya ini sebenar-benarnya Um mempunyai minat yang mendalam dalam Um bidang menternak ayam ayam talur atau ayam daging itu lah antara kemahiran yang ingin Um saya pelajari.

Gren muzik kegamaran saya ialah muzik-muzik yang berbentuk tradisional seperti joget, zapin, inang dan lain-lain.

Um Untuk pergi ke klinik mendapatkan rawatan pertama ada beberapa cara temujanji pertama kita akan menghubungi melalui telefon dan kita beritahu nama kita dan kod nombor kita, jika kita pengguna klinik yang sama. Lepas tu yang kedua ialah kita pergi Um bertemu terus atau datang ke kaunter klinik berkenaan dan memberitahu kita mahu mendapatkan rawatan pada tarikh dan masa Um yang ditentukan.

Harapan terbesar saya untuk masa depan ialah saya mau hidup dalam keadaan yang tenang sentiasa sihat tubuh badan ok sentiasa dikelilingi oleh Um kaum keluarga rakan-rakan yang sentiasa sokong menyokong yang sentiasa bantu membantu dan saya berharap supaya pada masa akan datang kehidupan akan lebih tenang sentiasa dimurahkan rezeki panjang umur dan juga Um berpeluang untuk Um melaksanakan perkara-perkara yang tidak dapat Um dilaksanakan lagi setakat ini.

<noise> Ya, cita terakhir kita nampak haiwan ialah kucing. Kucing dan dalam perjalanan kita nampak ada anjing berkeliaran di jalan dan juga kita nampak ada munyet di tapi jalan sedang bergayut di pokok kayu Um barangkali sedang mencari makanan.

Ya betul ini memang betul tiap urang yang berbeja umur dia mimang menggunakan teknologi yang berbeza Um pasal dulu Um teknologinya di taap yang rendah hari ini dia punya taap sangat tinggi dan tidak sesuai untuk orang-orang yang terdahulu lah.

Makanan yang sihat dan berkhasiat biasa dia saya memilih kepada makanan yang mengandungi vitamin c, protein, karbohidrat dan Um beberapa lagi ni yang berkaitan.

Perkara yang Um yang saya lakukan untuk Um ke-untuk kekal sihat adalah Um bersenam dan juga Um mengikuti Um bermain seperti main badminton, dan juga berjogging, jalan kaki.

Iklim di tempat tinggal saya ialah iklim Khatalustiwa iaitu Um keadaan iklim yang sentiasa Um panas dan lembab sepanjang tahun dan bagi iklim khatalustiwa ini keadaan <noise> atau waktu siang nya itu hampir sama panjang sepanjang tahun Um suhunya pula ialah sekitar dua puluh enam darjah celsius.

<noise> Um Pawagam ini kalau di Sabah ini susah mau jumpa iya kecuali di bandar bandaraya lah saja kalau di daerah-daerah macam di pakan pakan kecil mimang tiada ni pawagam pawagam ini.

Um Kerja atau pekerjan yang paling saya ingini adalah pekerjaan yang tidak me akan mendatangkan stress kepada saya dan mudah saya laksanakan Um bergantung dengan saya punya kebolehan diri.

Iya, untuk Um memulakan perniagaan di negara kami amat mudah yang penting kita ada bahan yang mau dijual misalnya kita mau menjual buah-buahan menjual kuih-kuih makanan kering dan sebagainya dan Um tampat menjual juga disediakan oleh pihak kerajaan dan kita juga buli menjual di tamu-tamu yang disediakan di beberapa tempat dan di sini senang memulakan perniagaan tida da masalah untuk kita memulakan perniagaan yang penting kita mahu berniaga.

Teknologi yang saya risaukan ialah teknologi-teknologi yang berkaitan dengan Um peperangan seperti Bom Atom Um peluru berpandu dan lain-lain yang mengakibatkan kemusnahan yang besar terhadap dunia.

Pengajaran yang ada di negara kami ini Um berhijrah kerna Um mencari Um pekerjaan saja begitu. Ya, di mana dia di kampung asalnya atau pun di bandar asalnya dia tidak dapat Um men-mencari Um pekerjaan dia akan berpindah contohnya orang Sabah dia kerja ke KL.

Pesta atau perayaan yang ideal bagi saya ialah pesta yang Um disambut oleh kebanyakan Um masyarakat pada peringkat tempatan pesta yang begitu meriah dan dapat menonjolkan Um pelbagai budaya yang diamalkan oleh etnik-etnik yang berada di dalam Um persekitaran itu contoh kalau di negeri Sabah kita ada pesta Kaamatan atau di panggil atau pun pesta menuai menuai padi pesta ini diadakan pada bulan Um mei setiap tahun yang dapat Um memberikan pendedahan kepada masyarakat luar tentang amalan-amalan budaya tradisional masyarakat di Sabah.

Um Percutian yang saya suka iaitu saya suka pergi bercuti memancing dan Um mengapa saya suka tu sebab Um saya memang mempunyai hobi yang memancing Um suka memancing lah.

<noise> Biasanya pihak bank akan menyediakan beberapa platform untuk Um saya teliti dan pahami ketika Um saya mendapat terhadap bank untuk menyimpan Um wang atau pun saya menggunakan perkhidmatan bank tersebut.

"Kami ini kalau di -di Sabah ini Um kalau pigi Semenanjung pakai kad pengenalan saja tapi kalau pigi Brunei kena ""passport"" lah Um kemudian kalau pigi Sarawak kena isi tu ""online"" untuk masuk Sarawak Um begitu sajalah."

Ya Um bank misti menyediakan satu sistem yang selamat Um sistem ini sistem yang tidak mudah diceroboh dan tidak mudah di-di ganggu Um tidak mudah untuk <coughs> Um orang lain Um mendapatkan atau mendapatkan data-data kita dan bank juga harus merahsiakan nama-nama semua pe-pemegang akaun dalam bank berkenaan.

Kebimbingan kesihatan yang mendesak di negara saya ialah Um penggunaan Um orang terhadap Um dadah yang amat berleluasa terutamanya golongan muda sekarang ini.

Saya sangat suka warna biru lah iya warna biru lah yang warna kegemaran saya itu lah dia warna biru iya.

Saya meminati genre muzik slow rock.

Kesihatan yang membimbangkan ataupun yang begitu mendesaklah isu-isu kesihatan yang membimbangkan di negara kita ialah bila berlakunya jangkitan wabak misalnya pernah berlaku jangkitan wabak Covid nine teen kemudian sekarang ini juga dengan isu merebaknya gejala influenza kemudian terbaru juga apa yang dipanggil sebagai cacar monyet itu juga membimbangkan kerana jika ia merebak ia boleh membawa Um masalah kepada kesihatan lebih ramai penduduk di kawasan saya atau di negara saya .

Permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak di dalam ked- komuniti saya adalah seperti bula sipak, bula tampar, putsal, Um badminton dan- dan bula jaring.

Di tempat tinggal kami di Beaufort Sabah ini selalunya memang kawasan yang banjirlah ya hujan saja di Tenom di Keningau memang airnya akan mengalir turun ke Beaufort banjirlah di sini ya.

Iya kita saya menggemari filem-filem yang berunsurkan Um lucu atau berunsurkan komedi Um dan juga filem-filem ini menghibur dan kita tidak-tidak bosan menontonnya dan permainan kegemaran yang saya suka ialah Um permainan tradisi seperti bermain Gasing, bermain Guli dan bermain Talang.

Buku cerita kanak-kanak tempatan yang popular dalam masyarakat saya ialah buku cerita kanak-kanak yang berlatarkan cerita binatang contohnya Um cerita buku cerita yang mengisahkan tentang kebijakkan ataupun kecerdikan seekor binatang yang bersaiz kecil dikenali sebagai pelanduk tetapi binatang ini dengan kebijaksanaannya boleh mengalahkan binatang-binatang besar seperti harimau dan juga buaya.

Kalau saya pigi sungai Um tiada lain saya misti bawa pancing memancing di sungai Um jarang saya pigi sungai Um tanpa buat apa-apa misti pigi memancing ya biasa umpan cacing lah itu kalau memancing.

Ki-kita penting mencuci tangan Um s-[Um] sebab Um tangan Um selalu kita gunakan untuk menyentuh benda-benda yang ada di-di sekitar kita dan apabila kita Um salapas saja kita menggunakan tangan untuk aktibiti-aktibiti tersebut kita kena Um basuh tangan terutama juga masa kita nak Um makan.

Iya Um sebabnya masyarakat berpindah ialah kerana <coughs> mencari kehidupan baharu Um mereka merasakan tempat yang tempat tinggal sekarang ini tidak-tidak Um lagi sesuai mungkin Um kurang Um kurang membawa Um apa ni pendapatan yang baik dan mereka berpindah, yang kedua sebabnya ialah mungkin Um perpindahan ini kerana mengikut keluarga, mengikut keluarga atau Um be-pekerjaan, mendapat tawaran pekerjaan di tempat lain kerana itu Um mereka terpaksa berpindah ke tempat lain.

Di tempat sa-saya mempunyai penerimaan perkhidmatan yang baik Um tentang perkhidmatan telipon yang baik.

Dokumen yang Um saya gunakan untuk bergerak dalam negara adalah IC iaitu kad pengenalan dan kalau ke negara jiran pula saya menggunakan pasport, pasport antarabangsa.

Cuaca di negara saya tidak barubah sajak sapuluh tahun yang lapas ya seperti biasa.

Kerja rumah Um yang dibuat atau-atau kerja sekolah yang dibuat di rumah yang saya ingat begitu sukar atau saya bergelut untuk menyiapkannya ialah Um kerja rumah dalam mata pelajaran Um Matematik, okay kerana bila, ketika menyiapkan Um kerja rumah ini jika kita tersilap dari segi formula atau tersilap Um cara mengira dan sebagainya kita kena bermula dari awal dan kadang-kadang kesilapan itu kita tidak perasan. Kesilapan itu nampaknagak kecil atau kita mudah terlepas pandang tetapi akhirnya bila sampai Um kepada Um penghujung Um penghujung tugasan tersebut kita dapati kita telah pun melakukan kesilapan pada peringkat awal atau pertengahan atau pada peringkat pengiraan keseluruhan jadi ini memang agak susah untuk kita menyelesaikan tugasan seperti ini.

Um Kita membayar telefon kredit ini setiap bulan jadi dangan-dangan cara itu kita mau menggunakan wang ringgit Um <noise> dan bayar terus kepada syarikat Um pe-penyedia Um rang-rangkaian telefon kita jadi Um barangkali Um kita me kita menggunakan atau kita kita membayar itu dengan cara berhemah supaya kita tidak membayar Um lebih dan penggunaan telefon kita mesti dikawal penggunaanya tidak melebihi had limit yang dihadkan yang disediakan oleh Um penyedia rangkaian.

Jenis tumbuhan yang saya selalu saya nampak Um ialah pokok kelapa sawit, Um pokok getah, rumput dan buah-buahan.

Saya kalau di tempat saya ni di kampung saya Um sukan yang paling Um suka saya tonton Um permainan futsal lah iya pasal dia permainanya Um tidak ramai kemudian Um penuntunya ramai jadi inilah permainan yang paling saya suka saya tingu.

Sabab utama Um orang berpindah ini dalam komuniti kami ini sabab ada yang mengikut anak dia, anak dia sudah dapat Um karja, karja karajaan di tempat lain kan Um jadi mau ulang alik jauh. Jadi dia Um kena Um menetap di sana, membeli rumah di sana, jadi orang tua dia pun satu keluarga ikut berpindah. Um Di tempat di mana dia bakarja itu.

Um Untuk soalan ni Um kita dalam apa Um perubahan Um pembayaran ni perubahan ketara contohnya seperti pembayaran bil-bil elektrik dan sara hidup lah sepanjang lima tahun ini.

Jenis dokumen yang saya perlukan untuk memudahkan saya bergerak ke dalam negara saya ialah saya mesti mempunyai kad pengenalan dan sentiasa membawa kad tersebut ke mana-mana saja dalam perjalanan saya dan jika saya berhasrat Um untuk pergi melawat atau pun Um melancong ke negara-negara lain contohnya ke negara jiran saya akan memba-saya memastikan saya memiliki pasport antarabangsa yang akan saya bawa sebagai Um pengenalan saya sebagai warganegara Malaysia ketika berada di luar negara.

Kalau langit itu tidak bewarna biru bewarna lain seperti merah mungkin mata kita mungkin Um tidak selesa untuk mendongak ke atas jadi itu lah warna biru itu sesuai.

Biasanya dalam hal ini biasa Um anak-anak kepada orang orang tua ataupun ibu bapa yang menjaga sebelum berlakunya kematian.

Keadaan sekolah di kawasan saya adalah Um amat memuaskan dengan penyediaan Um kemudahan yang ada seperti kelas Um bilik bilik darjah guru yang cukup dan kakitangan sokongan yang ada.

Um Perubahan iklim ini biasanya akan Um ada kesan-kesan tertentu Um terhadap Um kawasan atau pun Um apa-apa Um yang berada dalam contohnya dari segi Um kesuburan tanaman Um bencana alam dan sebagainya.

Antara makanan yang sihat dan berkhasiat yang perlu Um saya ambil bagi mengekalkan kesihatan ialah makanan-makanan yang mempunyai keseimbangan dari segi kandungannya iaitu kandungan proteinnya, kabohidrat, lemak dan juga makanan sep mem-melebihkan atau membanyakkan makanan-makanan yang seperti buah-buahan dan juga sayur sayuran yang mempunyai kandungan vitamin C yang begitu tinggi.

Um Penghijraan yang ada ialah satu ialah kerana penghijraan berpindah kerana tempat itu diambil alih Um oleh pihak kerajaan misalnya penampatan itu terlibat dengan pembinaan projek Um pembangunan seperti jalan raya atau pembinaan jambatan jadi kerana itu penduduk diarah berpindah ke satu tempat yang lain dan penghijraan ini juga berlaku kerana usaha me- mencari sumber kehidupan yang baru <coughs> misalnya kalau Um tanah pertanian di kawasan tempat tinggal Um pertama itu tidak lagi Um subur maka berlaku penghijraan ke tampat lain untuk mencari sumber pendapatan yang baharu.

Um Pakaian yang saya suka pakai adalah pakaian yang selesa , Um bersesuaian dengan keadaan cuaca di tempat saya.

Okay Um dalam hal ni kebiasaan juga Um faktor sesuatu tempat tu-tu satu sumber pendapatan durang, sumber pendapatan lah, sumber pendapatan yang kurang dan kemudian mereka akan beralih.

<noise> Ubat-ubatan tradisional yang wujud dalam budaya kami adalah seperti Um daun-daun, akar-akar dan juga Um bunga-bunga yang terdapat di sekitar kawasan kami.

Iklim yang di tempat Um di kawasan tempat tinggal saya adalah iklim Khatalustiwa.

Saya menasihatkan Um kawan yang jauh daripada rumah ini supaya Um memberikan berita lah ataupun khabar lah kepada keluarga yang Um memang rindu kepada mereka jika jarang bejumpa ini Um khabar lah.

Beberapa jenis haiwan yang biasa dalam komuniti kami ialah seperti kambing, ayam, Um kerbau , lembu dan juga itik.

Seni ni macam-macam kita ada seni muzik[Um]seni tari Um seni seni silat seni pertahanan diri tapi seni yang kita saya suka ialah seni muzik itu kita suka mendengar muzik-muzik berunsur atau berirama tradisional dengan alat-alat muzik yang agak tradisi dan itu amat baik didengar kerana melodinya Um memberi kesan mendalam pada jiwa kita.

"Sukan yang saya rasa seronok untuk di tonton ialah sukan Bola Sepak kerana Um sukan Bola Sepak ini adalah sukan yang begitu ""popular"" di negara saya rata-rata Um peringkat umur suka untuk menyaksikan pertandingan Bola Sepak tersebut dan Um stadium sentiasa penuh dengan penonton jika berlaku perlawanan Bola Sepak antara pasukan yang Um diminati terutamanya Um pasukan negara kita bila berhinding dengan pasuka- pasukan dari negara-negara lain."

Baik Um tentang ni guru adalah seorang yang mendidik kita daripada tiada pengetahuan menjadi kepada insan yang mempunyai pengetahuan membentuk hidup, terima kasih cikgu.

Tokoh atau lagenda yang terkenal dalam negara saya ialah Um Tunku Abdul Rahman, Um beliau ni ialah Um pejuang Um beliau ni ialah Um pemimpin yang Um memimpin parti perikatan sebelum merdeka dan Um merupakan Um Ketua Menteri Persku Persekutuan Tanah Melayu yang telah menggerakkan usaha untuk menuntut kemerdekaan daripada pihak British.

Sukan yang saya minat atau pun sukan saya rasa seronok di- untuk ditonton adalah permainan bola sepak dan Um sukan olahraga sama ada dalam neg- Um dalam negara sendi-di-di dalam negara atau pun di luar negara sendi-

<noise> Um <coughs> pembayaran berubah di negara kami semenjak lima tahun yang lalu ialah Um dingan kemuduhan Um pembayaran secara Um 'transfer' di bank dan juga secara menggunakan s-[Um]scam ke-.

<noise> Keadaan awan di tempat kami ini tidak menentu bila dia mau hujan bejurut-jurut dia ujan <noise> satu minggu hujan. Bila dia mau kemarau satu bulan dia kemarau, tidak menentu.

Okay, teknologi yang selalu kita gunakan ialah teknologi dalam pertukangan misalnya kita menggunakan teknologi kalau memotong rumput kita menggunakan mesin-teknologi mesin rumput. Kalau kita membuat pertukangan kayu kita menggunakan teknologi pertukangan kayu dengan menggunakan mesin-mesin yang sudah ada <coughs> dijual dalam pasaran sekarang ini begitu juga kita menggunakan teknologi dalam bidang pertanian misalnya kalau kita marah-meragu tanah sekarang ni kita menggunakan mesin mudah alih yang Um terdapat atau dijual di pasaran tempatan.

Jika saya ada peluang dalam masa sehari untuk berpeluang mempelajari hobi baru hobi saya lebih suka untuk Um bermain alat muzik sebab Um setakat ini saya tidak mempunyai kemahiran tersebut dan kebetulan pula Um dalam komuniti saya ada beberapa jenis alat muzik tradisional yang dipelajari dan sebagai satu cara untuk Um mengurangkan tekanan kerja ataupun menenangkan jiwa sebagai satu hiburan.

Di tempat saya ap-[Um] terdapat jenis tarian atau muzik tradisional seperti tarian laliput, tarian anak kuda, tarian Um dan juga Um alat muzik pula adalah alat begandang, kompang dan juga Um kulintangan.

Kerajaan di negara saya memang mempunyai program kebajikan yang kukuh untuk membantu pelbagai pihak yang memerlukan bantuan misalnya bagi golongan yang kurang mampu dan juga golongan orang kurang upaya.

Alat muzik yang Um saya main baduk lah tapi tu bemusim bila musim puasa baru dia dipukul tu baduk ya kalau yang khusus itu tiada lah.

Di negara kami Um sistem pengundian menggunakan kertas undi iaitu Um yang tertera dengan Um nama dan lambang parti yang bertanding.

Ya waktu kecil-kecil dulu kita bercita-cita menjadi orang yang memberi khidmat kepada masyarakat Um kita bercita-cita menjadi orang yang bekerja dalam bidang pengurusan kerajaan, kita bercita-cita menjadi orang yang boleh memberi faedah pada orang lain.

Um Perasa-perasaan saya bila menyertai sukan berpasukan berbanding sukan individu ialah sukan berpasukan ini adalah Um ia nya sangat Um berkesan untuk mengerat mengeratkan Um kerjasama antara ahli pasukan Um dan juga jika dibandingkan dengan sukan individu hanya untuk untuk diri sendiri saja Um.

Peristiwa yang kami belajar di sekolah Um itu tantang negeri Sabah tu pahlawan pahlawan Um Mat Salleh kalau tidak silap saya iaitu pahlawan negeri Sabah.

Antara permainan tradisional yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti saya ialah permainan tradisional seperti bermain gasing. Kalau bagi Um anak-anak perempuan mereka bermain batu seremban tetapi pada masa kini permainan ini agak kurang dilaksanakan secara fizikal disebabkan kanak-kanak pada zaman ini lebih suka untuk memainkan permainan yang sudah dimasukkan dalam Um teknologi. Contohnya permainan yang sudah ada dalam telefon bimbit yang tidak memerlukan pergerakan fizikal tetapi hanya bermain dengan menggunakan jari.

<noise> Pihak sekolah dan pihak ibu-bapa saling berhubung serta saling Um berkerjasama dalam kemajuan <noise> pembelajaran anak-anak.

Um Keluarga saya sekarang ni mempunyai bajet yang Um tidak ketat maksudnya Um longgar lah. longgar maksudnya da-ada kelebihan.

Setakat ini memang Um sekolah menyokong pelbagai bahasa namun belum belum orang bilang belum meluas lah dia punya Um apa ni penggunaan di peringkat sekolah kalau di Malaysia ini.

Saya merasakan cukup seronok dan itu lah satu pengalaman yang paling berharga bagi saya di Um di umur di awal Um belia.

Ya, kita lebih suka ber ada dua keadaan kalau cuaca tidak mengizinkan kita lebih suka berada dalam rumah tetapi sekiranya cuaca cantik cuaca ceria dan sebagainya cuaca Um tidak tidak begitu menggangu maka kita lebih suka berada di luar rumah Um kita bersiar-siar kita bejalan dengan kawan-kawan dan kita menuju ke tempat-tempat yang indah untuk berehat seperti di tepi laut, di tepi pantai dan sebagainya dan kita juga kalau cuacanya baik kita suka bersiar-siar di-di bandar melihat Um pertunjukan-pertunjukan yang disediakan dan juga kita suka bersiar-siar dalam taman-taman bunga.

Mengundi ini untuk memilih pemimpin Um negeri ataupun negara jadi Um pimpin yang kita buat di negara ini pimpin demokrasi lah milik siapa yang kalau diangkat.

Kebimbangan saya tentang telefon bimbit ini ialah dari segi kesan penggunaanya yang terlalu kerap atau pun terlalu lama menyebabkan kita boleh Um membazirkan masa dan kita juga Um mungkin Um tidak dapat melaksanakan tugasan dengan baik kerana masi masa kita tu lebih banyak kita gunakan untuk Um menggunakan telefon bimbit dan juga banyak perkara yang negatif mungkin yang kita boleh dapat bila kita menggunakan telefon bimbit itu untuk mengakses kepada laman-laman web yang Um tidak bermoral.

Um Yang saya banggakan ialah tentang negara kita Um yang aman dan juga tenteram Um ia dapat saya lihat apabila kita pergi ke negara-negara lain yang agak kucar kacir dan juga pembangunan yang tidak begitu elok.

Paling saya suka Dato Siti Nurhalijah lah personalitinya, Um penampilanya mimang Um harmoni.

Sebab utama orang dalam komuniti saya berpindah ke tempat lain adalah atas tujuan untuk Um menimba ilmu pengetahuan atau pun juga untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan yang terdapat di tempat lain.

Tempat kami Um biasanya urang akan ramai datang apabila sesuatu keluarga membuat majlis, kahwin ataupun Um majlis keagamaan seperti kenduri tahlil dan Um kenduri biasa.

Haiwan yang biasa didapati dalam komuniti saya adalah seperti kerbau, kambing, lembu, ayam dan itik.

Um Apabila saya memberikan Um memberikan sesuatu atau pun menyampaikan maklumat atau sesuatu kepada orang rakan yang gugup Um saya sebelum saya menyampaikan Um barang atau pun berita yang diberikan itu saya nasihat kan dia supaya bertenang dulu dan kita Um sampaikan Um secara berhemah.

Sesuatu yang boleh dibanggakan dalam kehidupan saya ialah saya telah berjaya melalui pelbagai pengalaman pahit manis dalam menimba ilmu pengetahuan bermula daripada zaman sekolah rendah sehinggalah mencapai pendidikan paling tinggi pada tahap doktor falsafah.

Um Biasa di sini kami suka makan sayur-sayuran daripada Um alam semula jadi iaitu sayur yang khasiat seperti sayur tempatan, pucuk-pucuk daun yang dapat dibuat ulam dan sayur lah.

Keluarga saya ad-[Um] ad-[Um] ada bah cerita tentang sejarah mereka pada masa dulu-dulu.

Ya, Um percutian yang paling baik ialah percutian dalam negara sendiri Um kita pergi melawat ke kawasan Um dalam negara sendiri, taman-taman Um tempat-tempat Um peranginan dan Um itu lebih baik kerana kita dapat menyumbang atau menaikkan taraf ekonomi dalam industri pelancongan pada negara kita dan kebaikannya kalau kita berada di Um ber-bercuti Um dalam negara kita, kita dapat memahami struktur masyarakat kita, dapat memahami nilai norma masyarakat kita, nilai budi masyarakat kita dan kita dapat Um berkenal-kenalan dengan masyarakat yang ada di negara kita.

<noise> Acara atau perayaan tempatan yang dihadiri oleh keluarga saya ialah acara acara perayaan tempatan yang diadakan dekat kawasan tempat tinggal atau pun daerah Um sekitar seperti perayaan atau pun sambutan Pesta Kaamatan atau Pesta Menuai.

Ada acara atau perayaan tempatan yang diada oleh keluarga saya apabila Um diadakan di sama ada di tempat Um berdekatan dengan saya ataupun di tempat yang agak jauh daripada saya.

Um Soalan ini agak menarik tapi <laughs> itu penilaian diri sendiri dan Um kemungkinan Um melihat mata saya kali. <laughs>

Saya tidak bermain sebarang alat muzik kerena saya tidak ada kemahiran tentang muzik Um .

Cara memasak atau menyediakan hidangan kegemaran saya ialah saya Um mesti memastikan terlebih dahulu semua peralat bahan-bahan yang ada disediakan kemudian memastikan kebersihan dan selepas itu baru lah Um dimulakan dengan penyediaan bahan-bahan kemudian penyediaan Um bahan-bahan Um bahan-bahan untuk menjadi perasa memasak dengan hati yang Um riang kemudian Um merasa makanan tersebut Um sebelum dihidangkan kepada keluarga.

Iya Um teknologi boleh disepadukan dalam Um sistem pendidikan kita tetapi inilah melalui satu kerangka kesefahaman atau kerangka pengurusan dipihak kerajaan sendiri Um teknologi boleh dipindahkan sebenarnya jika Um kaedahnya dapat di-diterap dengan lebih baik di sistem Um pemindahan itu dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan polisi kerajaan juga Um ber-berperanan penting dalam Um soal ini di mana kerajaan harus menekankan bahawa teknologi apa-apa saja teknologi yang ada di dalam negara mesti disepadukan dalam dalam sistem pendidikan kita supaya Um teknologi itu boleh disebar luas kepada generasi baharu.

Um kita akan tanya apa di hospital Um doktor lah doktor kita-kita tanya sama doktor atau yang kita hadapi atau yang kita rasa.

<noise> Antara makanan yang tidak menyihatkan yang perlu ada pada masa-masa tertentu ialah makanan-makanan jenis bergoreng, yang banyak lemak, yang banyak kandungan gula, banyak kandungan garam, makanan-makanan gini tidak boleh selalu diamalkan kerana makanan-makanan ini boleh menjejaskan kesihatan tubuh badan kita.

Kemahiran yang saya ingin pelajari adalah kemahiran tentang pertanian Um elektrik dan juga Um kemahiran tentang komputer.

Um Saya mengharapkan kepimpinan negara dapat Um meng- <noise> dapat Um memimpin negara ke arah yang amat baik yang diinginkan oleh semua rakyat.

Cerita terkenal dalam budaya sa-[Um] kami yang saya agak suka ialah cerita tentang Um teguran-guran dan membunuh burung garuda.